هيا كي نقولو ما نقولوش محاولت مشاكل على الأرض مي أصلا استكشاف الارض منضنش بلي البلدان راها مستكشفة الارض بصيغة كاملة دونك قبل ما نروحو لاستكشاف الفضاء لازم استكشاف الارض ما او كيما حنا نقولو محاولة حل مشاكل الارض مشاكل الارض قد ما رانا نزيدو راهي تزيد يعني ماشي هيا لي غادي تحبسنا على استكشافات وحدوخرة يعني قبل ما نروحو لاستكشافات الفضاء نديرو استكشافات الارض كي نكملو استكشافات الارض نروحو لاستكشافات الفضاء منحبسوش عن محاولة حل المشاكل خاطش المشاكل جامي تنحل لوكان حتى تنحل يجو مشاكل توجور واحدوخرين و هي ماشيا